<hesitation> ko moƴƴi hen nii, so a waɗii hen edikoraŋaaji ɗii, ana waawi wayde waylitaade ñolgol. Bon, bone oo duu, ɗun kulle non baawɗe waddude e yimɓe ñawuuji. Sŋbi hŋnnde hŋnnde yimɓe ana njara ɗun sanne. <hesitation> Bon, ɗun nii non.